<noise> Gny fomba fanova sary atambatambatsy <hesitation> le mifamahofaho amizay lokony rey. Alà avao sary raiky apitiky amy sary raiky la apitiky amy sary raiky la apitiky amy sary raiky. Ataotsika hoe sary dimampolo zany raha reny, la ampifampipitiha ampifampipitiha ampifampipitihy la miboraky amizay ze endriky tianao hampiboahanan'azy.